खाना सब देह के कैसन खरब करैया जॉन खाना । बाहरा के रहैया बेसी तेल मे तरले बेसी करू रहैया । बेसी मरचा मिलके पकायले ननीमान पानी पकायले रहैया न आउसाँक खाना सब बेसी देह के खराबी करैया का ।